Ny fomba fanadiovana varavarankely dia ohatra hoe misy vovoka ny varangarankely misy vitrine izy varangarankely vitrine manko misy vovoka, dia fafako amin'ny lamba maina tsara eky izy aloha alako, alako teo ny vovoka igny. Dia afaka ny vovoka dia mangalaka nickel aho. Dia asiako miaraka amin'ny lamba madio koa dia amporiporisihako an'igny ny vitre dia fafako amin'ny lamba madio tsara dia manadio anazy tsara zay dia mba manjelatra ny vitrine.